जो हमारी मोन्थालय खर्च ची सु चलणुकु सबसे भीतर क्रिका ची हम अपणु जो पैसा अनु ची सु लिखदे फिर अपना एक्सपेंसेस लिखदा की जो हमारा खर्चा होणु फिर युका बीतीं माइनस करिते हम निकल सकदा की हमारी कथा बचत होनी